Ci sunnu pirsuni chi nun hannu religioni, nun cridinu a nuddu tipu di divinità ma chistu nun significa chi nun sunnu rispittusi di la vita e di li cridenzi di l'autri. Anzi, a li voti, sunnu chiù rispittusi e umani di chiddi chi nveci vannu ogni duminica a la missa a prijari e si battinu lu pettu e poi fora fannu li maliuti.